Lehe adiimeeje ɗe anndumi ɗee kaa fuu. Mi meeɗii gootel gootel e muuɗun. Hannde hannde ana heddii defeede. E banngal ndefuuji kaa, neɗɗo ana waawi wiide ɗun hannde kaa. <hesitation> Hono ñiiri oro en, ñiiri maafe en, <hesitation> cobbal en fuu ana keddii faa hannde.